Ранги хокистарӣ ба ман эҳсоси хомӯшӣ ва оромии ҳавои софро медиҳад. Ман онро бо абрҳои боронӣ ва субҳҳои ором рабт медиҳам. Он ранги бетарафӣ ва эътидол аст. Хокистарӣ рамзи хирад ва таҳаммул мебошад. Вақте онро мебинам, эҳсоси сукут ва андеша ба дилам меояд